هقضي الاسبوع كله مع اهلي اول يوم نقضي يوم اسري قاعدين سوا نتفرج علي فيلم تاني يوم ممكن ننزل نتغدي برا و نرجع تالت يوم ممكن نسافر في مكان نقضي وقت لذيذ مع بعض رابع يوم <noise> ممكن ننزل نزور العائله في البلد خامس يوم ممكن برضو نقضيه مع بعض احنا و جيرانا سادس يوم ممكن نعمل زي نزهه او خلوه احنا و قرايبنا وهكذا.